A̱gbodang npfwui u <hesitation> da̱n nzuk ma̱ yet pfwui nhywan naai. Pfwui a njit ba̱nyet tsuup zu sook ngwai ka̱ram ka a̱gwam njit u yeru na̱n kkwu a̱za̱njit ni, a̱kpak ba̱nyet a̱ na sook nyyi nbyin na hywan swak bu̱ a̱hwa nu a̱yet a̱gba̱dang u̱ damba, u̱ ka̱sa ka sarai ka nat koke, a nu̱ ryyi ba̱nyet ba yya du̱yywa, a̱ yya nkyang ba̱gungang a- zu bvwo a̱ yin ba, ba nuna yin yet a̱zuzrak u̱ yet a̱batsak dan jit, ku yet bana za san ni ku̱ yet ba na za san a̱ kai a̱wwon a ka̱tuk ni, u̱ yet ba na za san a̱n bvwak ka̱ta̱nyrang ni, ma nzuk a̱gba̱dang u sarai sarai dan nzuk nu a̱yet nyyi na n nun yung ta̱kyem a na̱ ta̱kyem nyyai u̱ du̱kkwu ti na̱ yankkwu rot nzuk ni, a̱ yin ba a bu wrak suce nu rot nzuk. Nsubu hywa a̱yin ba ba a bu yya kyang a na̱ nu yya ni an kat, kato se ku̱ ryyi ni ba nzuk ka̱pffun ba ma a̱yin ba a bu̱ yya kyang a nanu yya ni ma kanun na bu̱ brak an kat se nan wrak sso mnu a̱ kkwu rot nzuk a̱nzan an byyi nan kkwu rot nzuk, n gan shya shot n gan ru <hesitation> ka̱ta̱n yrang a ga ru nda a tyyi ba n ga̱n shya shot an bvak ka̱ta̱nyrang n shya n yet kyang a ka̱za ka cat n yet ni a̱yemi nu a̱ yet a̱gba̱dang du̱yywa sarai sarai dan zuk u̱ ka̱sa ka, du̱yywa ti nnu yya n nun yring <hesitation> du̱kkwu ti na kkwu rot nzuk, ma a <hesitation> ya, a su boo ta̱za u̱ du̱kkwu ti, du̱kkwu ti ku bra̱ng ba, ka̱ta̱nyrang a̱ maai a̱ ku yyak ba, du̱kkwu <hesitation> a ku̱ bra̱ng ba na shya. <hesitation> yya da̱m ti a̱ yya nasara a̱n tazwa du̱kkwu ti a̱ ta̱kyem nyyai a̱ya̱byen na̱n ta̱kyen ni ba̱nyet ba̱gangang a̱ yin ku ryyi, a̱ ku ryyi a̱ssu bu̱ a̱ssu na̱ yya nkyang ba̱gangang a̱ suwu brak a̱ nat di a̱gwam ka̱za, kanun na̱ brak a̱ nat a̱ hywa di a̱nyeyyu a̱ hywa, n nu brak n nat di a̱tyyi du a̱tyyi nzak gu, n naat n su ya jji ka̱bvwak swrang n su bu̱ brak n bu̱ ya sook n nat ba̱yin ka̱rak ka n nun shyi ni, ka̱rak ka u nun shyi ni u nu brak n nat ba̱yin nzuk a̱gbadong nkyang u n nu hok a̱msham u̱ swat ka̱sa nzak ni nom a̱ya ku nom brak nu na bu ba na̱ brak a̱ ba, n shyi ka̱yat ba̱nyet ba na ru brak a̱ nat ba̱nzuk ka̱rak a̱ya ne su <hesitation> ji jji a̱ya ni, ku brak a̱ya nat ka̱rak ka na su jji ni u̱ tyyi a̱nzan a nu nbyyi nbvwo di ku tyyi na du̱kuwu ti na̱ yin bu kkwu ntazwa nzuk ni n subu hywa di a̱yin bu kkwu tazwa nzuk ba n bvwo a̱yin a nu kaat ba a̱yin a nu hwan rot. Yya a̱yin ji yet bu̱ du̱katuk, konzan ka̱ram a̱yin a̱ yet bu̱ a̱katuk ma du̱kwuti na yin bu̱ kkwa a̱zahwak ryit a̱ ga̱tuyang ayyu ni nti yerkyang ana san akal a wwan ni, rota̱mi ndyyi kyang a nan byyi n yyadiyywa tuyaan ti krwak tu nyyili nan baa̱ ba nan san a̱ kai a̱wwon ni ba, <hesitation> ka̱ram yya du̱yywa a̱ya a̱kpak ku̱ran n na cat n ta yya ka̱yat kyang nbvak nzuk ga, nta yya bu̱ ka̱kpa̱ndang za yya du̱yywa a̱ya u̱ hok a̱nsham u̱ dyep ka̱za bvom a̱bvom u̱ ka̱naou, abrom ma a nu za tyyee du̱gba̱dang nka ni a za tyyei shii nka na a za tyyei kyang a ka yin bu yya a̱nta̱zwa a̱ka̱tuyang a̱ya rot nyit ni, a̱ka̱k ka̱ram ku shya nzaknkpa su bu, kucat nzuk nkpa swbu̱ yet shege da du̱yywa a̱ya sa zu ta̱yya u̱ tungi u̱ tung u̱ tung, ndok ba zu tung tyyi tywat. <hesitation> anpffu na, ma a̱kpa̱k ka̱ram du̱yywa ti <hesitation> na̱n za san a̱kai a̱wu wwon a̱ya ni a̱kpa̱k ba̱yet a̱ta̱ ayang a̱maai ba su bu̱ hywa cat nzuk nkipa yet shya da nti ba̱wyet ba wa nywa a̱nsham, da nti ba̱nyet bawa, bawa, bawa yya a̱kwrak tu̱nyyi byin ti ma, ma a̱kpak ka̱ram ba̱nyet a̱ cyang tuyemi ba, ba kwan tre drok a̱ nat an pfwu na a̱ su naai ka̱za, ku ba brak u̱ brak ba bvo ya ha̱son bu nhyang a ba cat yya na ni ma dan zuk ka̱ram a̱mi a̱yet, du̱yywa a̱ya a̱ yet tunyi ka̱ram ka a̱myimm zu swrang a hwa u̱ ayang ka̱yat njit u̱ hwa atstsak a̱honhwa kyang a̱ni a̱gwam ka̱za na̱ yin ba̱ yya, na̱ du̱ccu nu nu̱ a̱yin ba, a ba̱ za yya mi, kyang a na̱ yin bu za yya mini, mkan dyyi dan jit, ni kun za bhed, ni kan za yrek ni kan za nik, se za cyang kyang a̱ya abaya yin, ba̱ ya yin, ba̱ ya yan, za cyang sa nat ka̱yat ndyya ryit ka, ni zan dyyi na nini ku ka ba ka̱pffan, ka nu hok a̱nsham, <hesitation> kuka̱za ka a̱ brak a̱ ba ka̱pffun ka nu hok a̱nsham yyaji zan swat ni? Kyang a ka yin bu yya azaka̱tuyang kani ukeyemi sabo ban jit ni u kuyemi?